Nkyɛ mɛpɛ dɛ mɛkenkaan buukuu, buukuu n'ankenkan no tum buei w'adwen mu ara yie ɔma esua nkasafua afofor. N- nsɛm bi a nnhyia da no etum hyia. Ɔkyerɛwfo biara so rekyerɛw a mpɛn pii n'atsenka koraa otum da ne edzi ɛwɔ buukuu mu kyerɛw wo ema wankasa inya adwenmu mfonyin efa dɛm buukuu no ho. Nsɛm a ɔkɔ do wɔ hɛn sɔnn no mu na hɛn atsenae mu pii nara wotsimtsim wɔ mbuukuu mu de ma hɛn. Buukuu ne hwɛ- ne kenkaan no so eyɛ ade bi a ɔnnyɛ dedeede, beebia ɛwɔ biara ebotum akenkaan buukuu naaso ɔnntse dɛ sene. Sene no mpɛn pii bi koraa ɛrehwɛ a ibohu dɛ ɔnnyɛ wo fɛw. Ebi so wɔ hɔ a nnyɛ aberbiara mpo na ebotum ahwɛ sene. Sɛ beebi a ewɔ no enyinamkandzea nnyi hɔ a na akɔyɛ biibi a ɔwɔ hɔ naaso ɔba no akenkaan dza beebiara, aberbiara ebotum akenkan.